<noise> namai kea hoya <hesitation> malikeo manu, manuk'e pae ededipu mali ewai aiyhuwe etata <hesitation> dipu nae iya apua <hesitation> eyalaoni launi we enane naetata dibue namata mata senasi hanae'de senasi tepede senasi tumuide elua edipu asukun woi'i na hutane kea <hesitation> malik <hesitation> eta dipu mali niao ketudewai ma <hesitation> uweinedeu uselu hede ouu manude <hesitation> tuetue wae yaiy saide na sena pelua adasi itana patuna sinasi tepai maiyale sitepede senasi tepede momo ile elua'i edipu elua'i namnuke ooo manu edipu manu manuk eumali eta eta tai maelua mali, menama <hesitation> maehe tata'imo'o mat keho sahaide'e. <hesitation> Mode'o didi pale. Dipeleke etata moewada <hesitation> eane <hesitation> etei di ninedi nedide elua dinedine mai etatai homo'o aloe hede asohoe <hesitation> aseluse ehasoni me aso sohede nama'aha aso hemoho asukuwe mo'i elua wai yaiy huweide wai juga sekaho asukue moi.